عند تنظيف الكتب الادوات المطلوبة فرشاة ناعمة او فرشاة طلاء صغيرة، <hesitation> قطعة قماش ناعمة وجافة، محلول خفيف من الخل والملح، اكياس بلاستيكية. الطريقة واحد ازالة الغبار الخارجي، استخدم فرشاة ناعمة او فرشاة طلاء صغيرة لازالة الاتربة من على غلاف الكتاب. <hesitation> اتنين تنزيف الغلاف، امسح الغلاف بقطعة قماش <hesitation> جافة وناعمة. <hesitation> تلاتة تنزيف <hesitation> الصفحات الداخلية، ازا كان غبار بين الصفحات امسك الكتاب بزاوية وانفضه برفق. رابعا تخزين الكتب <hesitation> بعد التنظيف، <hesitation> احفز الكتب في مكان جاف بعيد عن الرطوبة واشعة الشمس.